நீங்கள் எப்போது மனமுடைந்திருக்கும் போது, எப்பொழுதும் என்னை சிரிக்க வைக்கிறீர்கள்... நீச்சலா, என்னுடைய குறையாக இருந்தால் என் நண்பன் இந்த நேரத்தில் என்னிடம் இருந்தது. சிரிப்பும், நம்பிக்கையும் கடந்து போவதற்கான நல்ல வழி உன் பேசும் விதம், உன் வேடிக்கைகள் எப்போதும் என் மனதை உயர்த்திவிடும். நான் உன்னுடன் பேசும்போது எல்லா பிரச்சனைகளும் போய்விடும் போல இருக்கின்றது. "நான் எப்போதும் உன்னுடன் இருக்கச் செய்யப் போகிறேன். சிரிப்புகள், சிறிய மகிழ்ச்சிகள் தான் வாழ்க்கையை இன்பமாக்குகிறது.